Na yetosi makkunreiye na- <hesitation> narekko meloq i ipubene detu nalansung ipubene engkapa irita, na- na dena irita bawang engkapa wedding yaggurui. He yang pertama tu pammulanna <hesitation> ampe kedona na ampe-ampe kedona yero macaweq e ku alena. Ha contonana sibawa ri tomatowanna, duade tau pajajiangngi. Na yenatu makkuraiye iritai <hesitation> i- iritai ampe-ampe na ri <hesitation> duade to pajajingnge ambokna sibawa indokna, narekko magelloi ampe kedona sibawa ri ero duade indok sibawa ambokna na <hesitation> kuniro magello ero makkunreiye ipubene. na deq nagenneq ku yemiro <hesitation> aga kuya- <hesitation> keduade na yetu makkunreiye ku lo ipubene irita to <hesitation> ampe-ampena ri masyarakaq e ri to egade, mega tu makkunrei irita mega sipaq rekeng engka tau mewa ada deq nalo ye- deq nalo bati-bati deq nalo mewa ada he mattamussuq mi deq nelo macawa-cawa deq nalo mangicciq mita to mita padanna rupa tau atau ri <hesitation> Mayarakaq e na yetu odding to ipen- ipancadi pertimbangan untuq ipubene narekko magelloi rekeng ku tawwede magelloi ampe-ampena ri sicawenna atau ri anggotana ri <hesitation> masyarakaq e maga- <hesitation> magalaq mewa ada tawwede magalaq i mangici magelloi pakeduanna na yetu <hesitation> oddingngi ipubene. Na deg nagenneq ko yemiro duade aga si tellu, ero tellu de <hesitation> harus fa irit- macca <hesitation> contona <hesitation> rawaq i ye bolade apaq lokiq matu sibola. Jadi yetudu makkunreiye yewa metu <hesitation> sibola, jadi biasanna tu ri lalenna keluargae makkunreiye maderri mannasu. Na jadi yetu makkunreiye macca topa mannasu, mannasungengngi <hesitation> amboq anaqna mannasungengngi atau la- mannasungengngi lakkainna mannasungengngi anaq-anaqna. Na jadi yetu makkunreiye harus pa macca <hesitation> mannasu, ha harus topa macca paccingi bolana, macca massering, macca mabbissa penne, macca massessaq. Jadi yetu makkunreiye harus pa macca. <hesitation> mannasu, massessaq sibawa paccingi bolana <hesitation> mappaccingiwi ri sideppe bolana pakaranganna pakarangan bolae. Jadi yetu makkunreiye deq nasembarang atau deq nalangsung-langsung ipubene haruspa irita maneng <hesitation> yemanenna ro onnaq uteppu de, na makkerodo jadi narekko engka manenni erodo ri seddide makkunrei ha magelloni ero ipubene atau wedding ipubene mampuni. Jadi yenaro onnaq <hesitation> sipaq-sipaqna atau makkunreiye weddingnge <hesitation> ipubene.